Pos la verdad san itcouah nicu la plaza, amo itmatih quenih mochichiua la verdad, sa tiquincouah tehua, aha, itcouah plotoh pa itic titlahtlacuah, de pilantzitzin nicoua de plástico, para mamuamo quitlapuanah, porqui tla de ocsente quitlapuanas aha, niccoua puro noplatohteh, aha, platohteh ua de ino para pilantzitzi, ino para ino ya de palstico tictlahtlanih, por para amo quitlapuanas, aha, ino yeh ino ito itocuparouah tehua, ua tehua itocuparouah de de mirauac de platohteh, aha, tle monamaca nicu, quemeh horita panoc nicu ielitl, eh itquincouqueh toplatohua mas poquitos pero otquincouqueh ua para pilantzitzin itquincobihqueh ino de platico para ihtic tlacuasqueh, uhm.